Mucheleki awendi centre, apoalchi kei muchelek kilo aeng amuu atinye konyuu nemaach koparaa, aipu mucheleki akaipu ngeng'u achanyachop indeng'uki. Ayoo koruryo indeng'uuk aa chee sapurie, anyil ayoo muchelek ayoo mucheleki, akarangan ateschi dania ateschi akot kitunguu akarangan. <hesitation> apoo peek akarangan arongchi kokaun arongchi maa, koruryo. Koruryo akany akoi koruryo asutu, ande tapani ayaipu ndeng'u anya karangani ande kitunguiki, akarangani korok koyerok, kokakarangan aasutu abchechi konyuu koamis lakok ak koamis taek. Akot yekait toan koyemech tugul keaam kepiyangse keteshi chaik.